Lätsi hummogu tarõ ussõst vällä ja, väläussõst, ja väläussõ iih oll' määnegi imelik kiri. Ja sinnäq oll' kirotõt, et saq olõt saanuq mill'on dollarit. Noq, ma naari kõrraligu päätävve ja visksi tuu prügükasti.